Anayesha kubina dame ya kutake ukuishi. <hesitation> Ya kutake ukuishi nge. Ndambolu ngu kutese kagole nge umpuma utachifua. <hesitation> Kufa ndi kufa kwa hipa. Amana dame nje kutake wange kukuishi, aku jishugulisha. Hila lule kevino ngumpu. Ange kukuishi aku jishugulisha. Tachi umuivi, aku wombi kazi, kuungufuzi akwe. Hili nge kusamini wanae bina dame ya nini <hesitation> Kulumifano kaka newo mwana kuba mnono. Walu mlevi kupindu kia alafu walakijana mnono. Ange tasakile nantukusaka. Kwa walu mlevi mba wawamwa anakuponga mkunga antakukumwao kwa kuyalala. Matogeyake siku kwasiku. Siku kwalika muzari, Siku kwalika mini pinikulisha. Siku kwazidi, Siku kulisha. Siku kwalika mzuri. Ndi pia undi kwa outukem, Ndi pia made na anti. Siku kwalika, Siku kwalika mzuri Siku kwalika kwa anti, Siku kwalika mzuri na hivi. kwenye mjusa, na talu mfiba, wafumile kuguwa saa milipiti kwa pisaa kipiswa soyaanje. Ngea samila na yana yamuiza yazaliwa kukwenye kuu. Paki lelo kulingana na fino waleslea na wafuile. Kuu maisha mazi masahana, na paki lelo unayakuhishi, maisha mazi masahana, wala saya kusuumbuka. Hei, kuu mbuntu ulina madili ya kulela hamitizima. Nukufa kwenye ulafo, ichi fijizi masahana, chino nantutufa wala madalia sikitike, ya kule ngenuzi masiriati baba na mama yatusha, hapa zima. <hesitation>